﻿lokacin na lewi tohtai mu kyakaw marko ka gajeran wando mu ndako a dawe ka nzafe tinaw ankaw Baballe toh anka Dahiru toh anka idi dai mu ndakaw dana waike ma kawe akatau yashi a nƃila ma kuchi'i lauke ka gajeran wando balle kuwa ma kawama dan'o ayam jananetin dan'oye mu wali a jaru a malam maina wantum dai dim kullum ma dawai tatazar-tatazar mu wali mu cautu ƃelawi ka bice mu cautu jile ka bice mu basisisne dai lokaci ma lewe sannan ka malaunawadi mandi ditoh sintoh salamatu idan na ndeneka riya na bumkwatuka rayiye nazui baima nana taɗa ka zawa saboka sabitadai sena cewne rayi toh ditoh ummanaw jane katinka dan'o lokaci ma naira beɗu-baɗu janene ma naira baɗu ayamye sati jan walikaw a askuye na janeninadi ma naira buɗu toh mu walankaye kuma ayam biwadiye mu gamati somi kyaƃi biwadiye ngwa mandi ini gaɗauka kyakaranau na cawannama dake kuma kyai yaƃi ka muni toh amma inawke na ndetu harna eno memme kanaw na gaggarikaw <noise> ba mandi cawan takaw kyakaranau ndetu ma marko ka ini kuti dai <noise> tohmu ndakaw a dawe ka amka biggim mu <noise> cawakaw rayim dusu hadakaw kumƃachi inaw kuma na hadka bai inau na hakko mennaw rayi. ﻿rayi a'yam na cawkaw menno rayi dai wadi bai belu bai inna cawne suna kaye na ndetu ka dusus a kwara na ndetu na kari mu wali a malam maina mu taltu balanga mu tallane balangaye mu ndetu mu ndetu a kwaro ka ka'i mu hadakaw sannan har leye totachimma manetum mu ilakasu mu ilanesuya dusu make wankaye afar nako gidi su ditoh memma kyawo saboka ditoh memma mafe ma ako maiwa ma donko ilenakaw menyi dole ka biski ka sara belu-belu ka neko har enetikaw wune ai sosai enetikawka bara toh shinɗankaw mu walankam mu cawewewtufe mu ndetu ankaw dami 'yanka har dami ma kartu kwate aboh taguwatin wando kuwa dichin wandochi ka shire wazar-wazar gajeran wandochi janenechi fatta ladi, litininye chishirasikaw satiye na janechi wadi ai zuyi dik don'i ayi takalmichima sharab da kashi ka takalmi wadi data sharab da kashi ditoh ma dan'o ka zori belu a katau ka zabu sukawye ai usai'i na tunuta siyotikaw kacab-kacab-kacab ka marko ka ditoh toh zaban tikawsi janekaw silifaye raw ka shiresi ka kikyasi amma ditoh guda ka amuna ka ditoh usa nakkaye usama rariyane na duka tikaw wadi a layi dukwankaye barko maza ka fati oci ka gunteneko aci tikoye doƃim gii taɗun tikaw ka daraka biman ka tiɗa ka yinneko a kwaraye ai huo ka bice wannakakaye ma har jibo na kyatikaw kafa ka guye a kwaro ma makota tuku ko akawtau sawa dai ka wali ka tittu laifi gidi ka isikaw masaw wadiye tohka akawta tab belu fa. ﻿digoo ditoh ɗafakaw nƃila ma laifi'i se wankakaw 'yantikaw jibaw ditoh muntum 'yantikaw jibaw ditoh muntum ma cawan dama dusu hukunchi su giboh ne amma ance lewim nga ka gaɗakaw ƙyakaraniye ka cawa se ka gubdiso ka bai ance zamani ma koɗa eutatako gam a elai mem macin se ndene koda tai tara tuku fiyeka yadda kwa tsammani kodan daiyim kuma dusu ance se ilansu dusu daman na tingenasu idan ku elansu baiye na menta memmandi ku 'yankaw a kwaro bai toh zaran ku ƙyako mewadi har dai ama etakaw donye ndala bore na kuma boyi ilansi amma duku cawanm lokaci mu lewe tutachin ka duku katau nzefakaw lewi ma sede dagasi ndetu nai ankaw roƃi zeni dacshid skulll-kull sai donyi amma nekaw dase ndankaw daga nei ini ba birinma kare ini ɗan sanda toh ɗan sanda kuwa ini dama mayeko bika don ini wakaw bika ƃiye ƃaluka siyani a akaiye shikenan ankuniye ka ninase ka mota burun dachi ka ninse ka mota burun tufama ko mota burun dana waike bare gidi fatta tala taye ndenekaye ku 'yantekaw laifiye ance a ɗibitim ƃam dusu maƙonftatin ayam dukwan nga